Amignay aty, amignay atô ndraiky mbola tsisy karazagny hoe lapoaly manankôry fa izy kôfa hoe fagnindansandasana raha, efa lapoaly araiky fôgna fagnanaovana azy jiaby, aveo akeo, le kaseraoly koa, kaseraoly amignay karazagny araiky fô famanana ragno, fa tsisy karazany hoe manankôry fa mety hoe an-dafy any dônko misy magnanzay fa mbola tsy a- aminay tô mbola tsisy.